اذا خيروني اتكلم مع نفسي في الماضي او المستقبل، هختار اني اتكلم مع نفسي في الماضي، لانه ممكن اتفادى اخطاء كثيرة كانت يعني ممكن تأثر على الحاضر دحين وعلى المستقبل كمان بشكل كبير، فكنت حوجهني صراحة للطريق الصحيح، وكنت اختار اختيارات ممكن تكون <hesitation> تفيدني بعدين لانه المستقبل صراحة حعيشه يعني وحشوفه، فما حيغير شي اذا انا رحت كلمت معايا.